a bo timi o keme tubor be eye nunine be se, eni dall mo yein mo tini mo po mo, on ebidein tini mo po mo ne enana were mi tini mo po mo. eni dau keni ye gba ne, o' gba! L diya o! Ldide kera eni sei-gha anga buwor kon koma-gho. eyo bi yo ke kon. Ba yan mo diya o, yein mo dide semo, yán mo sei anga buwor kon sin ta, a ebiye mo anga nuwor ke kon agho. ome ba tie yai ya beba, dau mo yein mo, gba egberi bible kpe ne emiye o! Gba le kira e dau mo yein mo gba egberi poi de beba, ena dein mo tan de-agho ko mu gbame! A na ayiba bai gba kon odiya were mi bra me. a ne, eni dau mo yein mo gba egberi poi pake fa emi. eni dau mo yein mo ani poi pake fa emi. bet, keme tubor bo tebe lade dio nio, wei yo anga buluor bo sei de bet eni yein gba me, a gba! De kera, owei keme bo lou-gha mu suwor de ba, be owei kem bei diya anga-gho A nio di anga mene owei be, bei keme bei biye furu sara owei keme ye bebai, biye furu sara emi keme ye be bai, o woei ye fie mene me fie kumo agho ye don yor fie temene ne le kpo bo-agho ne fie mene me-ye ba bebe fie kumo-agho or ye ba bo kuro mine ye beba, ware do murwene sori timi koni amu tie perei an ke kuri ware do sori mime, pa'amu timi-anye ba se bo butei, ye bo buye ke patei. emo eyei bei sun tumi sun kpo bo kunu ne ba bo timi ne kereagha bo ki ma bo pere nabo timi na bo, bo bube. eni dou ba keni ye gba mo, ye gba ken bo bra di kuma-gho. kume bra ke di-agha anga kumor-agho, becou, o gbane kira eniye ke eniya-gho. edao ye kpo eniye-egbe, eyin ye kpo eniye-ghe, ene bena bo ye kpo eniye-ghe, ene bena bo ye kpo eniye-ghe, ene tunor ye kpo, enieye-ghe. becos eniye ke eniye. ye ku edao bo pere-em bra se pere, oru ye seiri mo pere-agha se kpo, eni kuwan fagho ani diya mene dat, yeme eniyagho. ba! Eyin bo kpo, o! Bu pere-im bere-agha se kpo pere, o bu yesiri mo e pere-gha se kpo, e sa eniye kan wa faye, deyam dat aniye yeme, eniye ugho, ando, ogbade kura eniye ke eniye. Zubo ye, inie be. To zubo bra di kuma. Awo tumu bo tibi la mini se, ini angabuo ma mo kori pa. A kimi bra digha timi bo mi mobai erein la emi. Ba bo keni iye o ba bo mo gbamo. ogba de ke la, misi gba erien me. Ebi sin de bo kpo fa. Seinsin de bo kpo fa o. Kenida a mo gba ma. Ba pere sinde bo kpo fa, oya sin de bo kpo fa e. Ani, zini bra kpo amo gba o. E dau mo e yin mo, ba okosu yo, gba egberi poi anga. A kon i primini tinimo puo kori anga. Te bra mi bomini bulai i mo ebibo suode. Okosu kimi bo gha e pri mini ye emo kori anga de ba, ma doin mo kpo dawain e pride. E day mo yin mo gba eye emo kon ne ba, ina doin mo kpo dawain i pri de. Ani mi bra ki amo gba me. Zini bra a ba aro fiye gha fa. Ania a fiye timi alabo ki suo mini. Ani bo bere dude yo. Pele de egberi fa o ya.